Bangladesh haste ni nokbar twuibar no khe tropical monsoon climate hinjago. O nokbar twuibar o bisi rwgwui kwchang kutung tei nokbar o kwbang twui tongo. O haste o kaitham jora kotor tongo tei amorok wngkha tungma watui wama tei kwchangma jora. Tungma jora khe march tal ni simi june tal jora tei o jara o nokbar o chollish degree celcius jora wngwui mano. Watui wama jora khe june tal ni simi october tal jora tei o jorao belai watui wawui mano. Kwchangma jora khe november tal ni simi february tal jora tei o jorao dos degree ni simi pochish degree celcius jora nokbar o kutung tongwui mano. O haste o nokbar kotor bo fai o april may october tei november tal o.